Eh asomnan flawa ma asammina ndiyam dow flawa alanya dum alanyadum seito dum moddi tekki sei amabba dum haa nder fande malla hunde feere jei wulnata a acca dum jei wakkati sedda to wuli ni uppan be hore mum jam ajippina dum taa hukka.